मनर् जिबनत् हम्पुन हुक् <hesitation> थकतु हन्थप्न है करन्त्। हकलो पतेक् जिबनत है, हकलो व्यक्ति मे व्यक्ति तत्, हकलो ते हुक् तु नपै, हकलो हि हुक् नपै। अरो हेइ हुक् प बोले हले बेभिन धर्न, बेभिन <hesitation> धर्न कस्त कर् ब बेभिन देखत् तेओ <hesitation> कम् करि बोल। जर् फल तेओ हुक् प बोले हले, मनर् जिबनत् हुक् प बोले बेभिन धर्न कज् जत् लिप्तो हपल ब है। अरो हेइ हुक् हकलो हि नपै। अरो हेइ हुक् अबि होने, <hesitation> अकल् हुक् थकि लिजे मनर् जिबन् हेतु नहि। करन्त् करन्त् कुनुबै कम् बस्तु तेब, कम् मुइल्ल तेब, कम् हम्प तेब, कम् पपर्ति सक्ले, मनर् जिबन् हुक् प बोले, करन्त् किसु खेतु धन् पैस, तक पैस थकि लिजे हुक् प बोले। किसु मनर् हिक्ख देख गुन् असन्ग देखिनित् थकि लिजे मनर् जिबन् हुक् प बोले। हुक् बेभिन देखर् पर अर्जन् करतु देखि बोल प जै। अरो प्ēर् तिक् बिअक्तित् बर् बिअक्तित् जिबनत हुखर् तिक् तु बेभिन धर्न हुअ देखि बोल प जै।